'A'ole wau e hana ai no ka mea i ho'omaha loa au i ka makahiki i 'elua kaukani 'umi kumaeiwa. No laila 'a'ohe i ke kahi mau leka uila mai ka po'e hana mai. Akā, nui mau leka uila pilikino mai nā hoāpili mai.